"होश" शब्द आए तो, दिमाग में सबसे पहले यही आता है। जैसे, खाने-पीने में अक्सर लोग होश खो देते हैं। कभी कोई हादसा हो जाए तो आदमी को एकदम होश में रहना पड़ता है, शांत दिमाग से सोचकर काम करना चाहिए, और होश में रहना चाहिए। जोश में होश नहीं खोना चाहिए।